Eng kenyishiek chepwani aa eng kenyisiek tam chepwanii amache anee koo, kokaeku daktari, kora amache aek daktari samuuch ataret piik, amoek daktari nee neinyai, mukuleldo amuu, piik chechang ko nyalildos chamatinyei, chematinyei kerichek. Chematinye chematinye piik chetareti, amache anee aek daktari amuu sanyorr rapinik anya tech konyuu, anyatech konyuch anyaal mbaret nyuu, al tukchuk al kart nyu ara amache ane kora aek daktari anyoru rapinik ataret chemaimuchigei. Ataret ataret piik alak tukul tukul chematindoo che atoret yosiik ataret chronok chuuk, amache amache aek daktari amuu daktari ko inendet nee. Ne ngotko madaktari ko kotos kinyalildosii piik chechang ochei, kora amache, amache anee aek daktari sanyoru samuch anet chekitupche chemengechi, amuchi kora amut sukul chimaimuchigeiyi. Amache kora aek daktari sinyatech, sinyatech ole ole ole tepen lagook chematindoi sigiik. Aa alchi chakula akaneti, kora amache aek daktari sikoi anyoru rapinik siyekilipanan atarepiik alak tuguli apatech akot kanisa, ayachi mungu poisyet.